أول شي نغسل الرز تحت الميه- تحت الميه، باش تعدى منه كمية النسر الزايدة، بعد تالي نحطه في طنجرة، نغطي عليه بالميه لعندما يتغطى الرز نزيده شوية ربع عليه الكمية هادي، بعد تالي نخلي لعند ما يغلي ونظعف عليه عند ما يغلي أول ما يبدو يغلي نظعف عليه النار ونخليه مدة نص ساعة، بعد النص ساعة هادي <hesitation> خلاص حد ما يكون استوى ونطفي عليه.